أفضل الإستزادة- الإستزادة في الوجت، إنه يزيد وقتي، إنما المال اه ممكن أجدر أجمعه مع الوجت يعني وفي وجت قصير، لكن الوجت مرة محدود وما يتعوض، بالتالي استغلاله بشكل صحيح أهم، ومسألة الوجت عندي مسألة مهمة.